<noise> yang kita tau binatang yang lari paleng capat itu harimau anjing rusa deng deng apa-deng singa deng kita tau hewan <noise> yang paleng hewan yang bajalang paleng lambat itu tuturuga bilolo siput.